جو بريفار بيان نعيش في مدينة كبيرة خير بارسكو قرية صغيرة تشبعها غي هي تتعاود الور مدينة كبيرة توجور ديكوفري وجوه جدد بلايص جدد هاياديك كيما عندك غي بار ايكزومبل كيما نيورك نيورك لو كان كل يوم تاكل في زوج تاع لي ريسطورون قاع حياتك و متكملش سما سي تان بليزير اللي ما يكملش الور قرية صغيرة سي بون نهار زوج تلات صايي راك غي هي و تتعاود العباد غي هوما و يتعاودو